دکهنی افریقی پکوان بارے ایک <hesitation> کوکنگ گائیڈ ہے۔ خاص کرکے ملائی، بھارتی، جرمن تے انگلش روایتاں نال دیسی، افریقی سماگری تے کھانا پکاؤن دیاں تکنیکاں نال ملایا جاندا ہے۔ مکھی پکوان وچ بلٹانگ، <hesitation> بو بوٹی، کڑی، میٹ لوف، بوئروورس سوسج <hesitation> تے بنی چاؤ، کھوکلی ہوئی روٹی لوف وچ کڑی، شامل ہن۔ ہور مکھی پوجن ہن، پیپ، یعنی مکئی دا دلیہ، پوٹجی کوس، اک کاسٹ لوہے دے پاندے وچ پکایا جاندا سٹو، تے کوئک سسٹرز، تے میلک <hesitation> ٹارٹ ورگے مٹھے پکوان۔